एबे करहियामा कुन्हु खैनावा डाहके चिट्कल भनेको त एबे मोर कल्पनई नाँही करे परतउ ना कतउकी एबे मोर बहुत ताल नै एबे ओसने सदियो मै भेल बडउ । एबे सबसे बढी त एबे मोर दुधे हतउ डाहके चिट्कल । एबे भात फेरी कखनो एबे डाह्के चिट्कसौ । एबे कुन्हु चिजवा बैठोले यगियामा एबे सबदिन त नाँही हेरे सकबहु ना एबे बिसरसई कखनो एबे एतेओते जेसहउ, कठिया पछुवओके बिसरोबही उहेसे कहके एबे डाहके चिट्कसौ । एबे ओसने चिट्कले जंउ एबे मुइ चै कथी कइसहिं, एबे धिकाली पनियामा इचहिच छाउर, सरफ हसे कथियो साबुनओबुन गहके हसे उहे डहलिक ठाउँरावा म गहि, बारादेओके हसे रातभरी फुलके छाड देओके । ओसने फुलेके छड्तै जौ हसे रातभरिमा कहदेउना उ डहली चिट्क्ली एकदम <hesitation> गलसई । हसे ओसने गलसकतई जौ हसे ओथिया सरफ हसे बालु इचहिची छौउर माहे डौलाहिसे नुढुवावा माहे मिसके गहबहु जौ इचिका साफा हसई ।